و لمن اقترب منه اكتشف انو هذا النجم مجان نجم طبيعي بل جان بوابة الى مجرى اخر لمن عبر البوابة, وجد حضارة متقدمةتملك تقنيات مجانت مألوفة ال ليبدأ رحلة الأكتشاف اسرار الكون.